لم أحضِّر كوب قهوة من قبل. هل يمكنك توضيح الطريقة لي؟ أول شيء سخّن المية في غلاية أو وعاء حتى يبدا يغلي بعدين، ضع معلقة كبيرة من القهوة المطحونة في كوب صب المية المغلية فوق القهوة ببطء واتركها ترتاح لمدة دقيقة أو دقيقتين. بعدين، حرك القهوة زين، وإذا تحب، ضيف سكر أو حليب حسب ذوقك